بالنسبة لي أفضل إنهم يحاولون حل المشاكل على الأرض أولا، علشان إحنا ساكنين في الأرض، وإحنا متعذبين من مشاكل الموجودة، ف أفضل جدا إنهم يحلوها، الفضاء خالي وما فيه ناس يسكنوه، عشان كذا ما في فايدة منه، ما في أي شي ينعكس على حياة المواطنين.